अशोचे भाई कि दो हजार पंद्रह मारे जीवने बहुत खुशी खुशी चली रोता। का बात कहियो ना अच्छे कंडॉक्टर करो तो अच्छा पैसा कमही रोता भाई। उका बात जसो जसो समय गुझरतो गयो अशोचो पैसा में अच्छा ख़सा कमही रोता। उका बात कहियो ना धीरा धीरा अच्छो कंडॉक्टर करो तो गाड़ी महरी जीवने पच्चीस तीस हजार होने जाना है। इन्दरलेज़पुरोखर सेड़ भी मारे से बहुत खुशत हैं। यहाँ तो बहुत अच्छी रार्डिंग लाइन देजा। दुसरा लग गया है तो पंद्रह, बीस हैं तो पच्चीस, तीस, पच्चीस, तीस हजार होने जाना है लाइन देजा। सब खरचकाट तो पीटिन और सेड का कई भी दस <hesitation> पंद्रह, दस, पंद्रह हजार बचट दिया करता था भाई। आपनें दो हजार पंद्रह में ज़वर्दा जान सोड़ा लगे के थोड़े।